varð í Öræfum í dag þegar rúta með þrjátíu og tvo farþega valt fjögur eru alvarlega slösuð og

borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt samning um að

verði haldin í Laugardal í sumar gert er ráð fyrir því að skuldir hátíðarinnar verði greiddar tækifæri leiðtogi nokkurs konar

sem var skotinn til bana með í þýskum smábæ sem þrælum í mörg ár

segja óhugnalegt að slíkt hafi gerst í bænum

eftir að rúta valt út af veginum austan Hof í Öræfum í dag aðrir eru minna eða lítið slasaðir þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út og þá er þyrla danska hersins einnig til taks tilkynning um slysið barst lögreglu rétt um klukkan þrjú í dag rúta með þrjátíu og tvo erlenda ferðamenn og einn bílstjóra valt rétt austan við Hof í Öræfum um það bil

kílómetra austan við

af öllu Suðurlandi frá Reykjavík að Höfn var kallað út björgunarsveitir sjúkralið og lögregla auk þyrlu Landhelgisgæslunnar og þyrlu danska hersins sem er við æfingar úti fyrir landi þá flýgur flugvél

með minna slasaða frá Höfn til Reykjavíkur og sjúkraflugvél frá Skaftafelli til Reykjavíkur landspítalinn hefur verið settur á gult viðbúnaðarstig Alma Ómarsdóttir fréttamaður ræddi við starfandi lögreglustjóra á Suðurlandi undir klukkan

þrjú um að rútan hafi farið út af

allir með meðvitund

viljum þakka sjúklingum hitt fólkið sem þarna er sem slasaðist

metnir þannig að þeir þurfi að koma hingað

nú er verið að flytja fólkið

lentu undir rútu en en hver er staðan fyrir austan núna

í útvarpi og sjónvarpi um tónleikahald í Laugardal tuttugasta og fyrsta til tuttugasta og þriðja júní hátíðin fer þá fram í sjötta sinn en sagt hafði verið frá því að Reykjavíkurborg hygðist ekki semja við fyrirtækið fyrr en óuppgerð skuld fyrri

yrði greidd í samningnum í samningnum er gerð grein fyrir greiðsluáætlun fyrir nítján milljón króna skuld og að borgin styrki hátíðina um átta milljónir sem ganga upp í skuldina á þeim forsendum að hátíðin höfði meira til fjölskyldufólks en fyrri ár þá ber

að skila svæðinu í sama ásigkomulagi og við upphaf leigutíma ungur maður sem starfar á vernduðum vinnustað segir tækifæri fyrir fatlaða á vinnumarkaði of fá og auka þurfi stuðning svo fatlað fólk geti unnið á

almennum vinnumarkaði formaður Öryrkjabandalagsins segir

að vinna á fordómum á málþingi um atvinnumál fólks með skerta starfsgetu var rætt um skort á atvinnutækifærum fyrir fatlað fólk Atli Már Haraldsson hefur starfað hjá Ási styrktarfélagi í fimm ár og langar að breyta til en segir tækifærin takmörkuð

það þarf að auka þekkingu og það þarf að gefa fötluðu fólki með mismunandi skerðingar tækifæri því það er þörf á því því fatlað fólk er bara

er hægt að mæta þessum vanda það er hægt til dæmis að búa til fræðslumyndbönd hvernig er best að huga að fólki með blandaðar skerðingar eða fötlun og sem er bara út í hött hvernig líður

að stuðningurinn sé ekki til staðar mér líður bara hræðilega

þess vegna þarf ég að nýta verndaðan vinnustað formaður Öryrkjabandalagsins segir vanta störf við hæfi fyrir alla í samfélaginu og að vinnustaðir fái fræðslu og stuðning til að mæta fólki með skerta vinnugetu ég held að ein af

áskorununum sé að vinna á fordómum gagnvart fötluðu fólki og vinna á hræðslu

það gerum við bara með því að eiga virkt samtal og

flóttamannabúðum á Vesturbakkanum björn þetta er

við höfum verið að fylgjast með starfi hjálparsamtaka

við höfum verið að fylgjast með starfi hjálparsamtaka

svo slæmt að

á netinu færist sífellt í aukana og á lofti um að Ísland sé að sigla inn í óhugnanlega tíma verði ekkert að gert algengara

hatursfull ummæli mannréttindaráð Reykjavíkurborgar stóð í morgun fyrir málþingi um hatursorðræðu tjáningarfrelsi og meiðyrði aðjúnkt í lögreglufræðum segir að fólk sé farið að venjast hatursorðræðu á netinu ég hef

mér finnst þetta augljóslega vera að færast í aukana mér líður svolítið eins og það sé í mörgum tilfellum raunverulega vera að elta fréttir um mig öryrkja eða útlendinga og setja alltaf sömu kommentin þar með það í huga að

bæta því alltaf í umræðuna Eyrún segir að þó að ummælin séu ekki sett fram sem skipulagður áróður þá tali þau til ákveðins sé nú eðlileg innan ákveðinna hópa sem hafi vald og vægi ákveðnir stjórnmálamenn ákveðin útvarpsstöð ákveðnir fjölmiðlar Eyrún og Bára segja að oftast sé það eldra fólk sem skrifar hatursfull ummæli á netið ef ekkert verður að gert geti jaðarsetning ákveðinna samfélagshópa aukist út af því að við erum öll að læra þá er mikilvægt að við fókuserum

hafa merkingu á vondum degi hefur þetta bara mjög sterk áhrif á mann

í raun og veru ætlað til þöggunar við höfum séð hvað hefur gerst í Evrópu þegar ákveðnir hópar eru útilokaðir í samfélaginu og hvernig ungdómurinn í samfélaginu bregst við til dæmis í formi hryðjuverka við höfum líka séð í sögunni hvað hefur gerst þegar hatur

þá er næsta stig bara að fara í þjóðarmorð ég held að það séu mörg teikn á lofti um að við séum að sigla inn í mjög mjög óhugnanlega tíma fimm manns sem hafa fundist látin í

í Þýskalandi síðustu daga tilheyrðu öll hálfgerðum sértrúarsöfnuði sem helgaði sig

leiðtogi hans sem skotinn var til bana með er talinn hafa farið með konurnar í söfnuðinum

þræla í mörg ár málið hófst á þessu litla gistihúsi í bænum Passau á laugardaginn þegar þrjú lík fundust tvö þeirra

karlmaður á sextugsaldri og rúmlega þrítug kona lágu þar hönd í hönd talið er kona á svipuðum aldri hafi skotið þau til bana með þeirra samþykki og stytt sér svo aldur passau er austast í Bæjaralandi en nokkrum dögum síðar um sex hundruð kílómetrum norðar í bænum

lögregla telur nær víst að dauði þeirra tengist þýskir fjölmiðlar segja samband fimmmenninganna hafa verið mjög óvenjulegt maðurinn hafi drottnað yfir konunum og kúgað þær til þátttöku í ýmsum

þykknar upp á morgun með rigningu eða súld sunnan og

til þrettán stig en áfram verður bjart og hlýtt á Norðausturlandi þar sem hiti verður allt að átján stigum

og íþróttirnar verða á sínum stað að loknum fréttum Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um þær í kvöld íslenska golfsumarið fer vel af stað golfvellir landsins líta mun betur út nú en á sama tíma í fyrra dramatíkin var mikil í

Leeds og Derby í baráttunni um laust sæti í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og PGA meistaramótið í golfi eitt fjögurra ársins hjá hófst í dag þetta og fleira í íþróttum hér á eftir borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt samning um að

verði haldin í Laugardal í sumar gert er ráð fyrir því að skuldir hátíðarinnar verði greiddar tækifæri